Yimɓe ana joggi kofirŋaaji ɗi ngaldaa sii. Minkaa kofir simpul tan koffan mi hooran nde ɗo njahammi fuu. So wanaa ɗun, yogaaji ana kofoo jubbooli en walla kofeeje fiyooɓe balon njaltini kese. Wakkati fuu kaa ɓuri heewde fuu a tawan won gooduɗi.